<hesitation> Kuba ba- abaraho nka akagisa ko kwegara enjuma nkwezere obwire bwenkaba nkyali muto habwokuba obwire obwo buli kimu kyona nkaba nenkufuna ekirinkwenda. Nkaba nenfuna engoozi kuruga mubazaire nebanfaho kale buli kimu. <hesitation>